Ya ,mandeh managno dia alavitra ôlo fa io zô mihoatra ilay talôha satria, ava io zegny fahasalamagnan'ôlombelogno efa mehay ratsy ny taham-pahavelomagna ma mehay mihegny, kelagny ny raha tônga voalohagny an-tsaigny dy ny ampiasa vatagna andehagnagny dia tongotro amin'izay mba manintsakintsagna le tavy na le raha anatigny aigny akagny.